Inau nalo amatai tagu tutusaga nalo geden waka kae enjoimudia, palaua nalo taka papa uto kilinin kae alo anua adi rumai, sait namin waka mane. Kae alo anua ida maki dipa tereau apogu dipa lauma, nalo kae lukautadia. Paparataim anua tadia lauma manipala lukautadia tamani tutu samani paparataim eloai lao mamapa lo akaakaisi maketiai, stoai lago manpa baniabanima rumai opomani isimani tampa gore baniabaima rumai apomani isi mani tampa gore nalo kas goredia inipatolo manpa goredia skul wakai nalo mampa lama klin ap, ita skul ai manpa lauma taim namini adinataim namini waka nini a atumani abumani atudia manpa la taitidia niniadia skul ai tanipa lao manpa gore ita fil ai manpa lauma manpa lama eksesais ini gore manpa lama alo. Taim namini krismas mala mala adiana dipa alo manpa idaini mampa aniani pati dipa alo ita tamani tusamanito. Ita buka tu atorola amanatu mani pekoia ita buka nimani namini itoi aparalai. Are tagu lalaia la, ita buka tagu tusaguto nalo kae enjoi ita pasin dia atorola ia anuanamini ari vaiou, ari maimairi alkala na tudia atorola elae ita tusaguto, taka tuu, saka ma agu otai kae lao kae baniabani are tu ita tagu naukainana atorola alo lai ita tagu tusaguto atuguisimani. Lago mumudia ma amana amatai ma loala, amana ida ruma ekoala manpa lo aloa lago ita manpa tusamani mampa aru iga bani atuguba ena tu ita di pekoia tu ita kae lao aka lae? Tu ita atorola ala ita tusamanito, tutu samanito, babaina, ala, onoudia. Ita kaina atorola <hesitation> nalo nini amani dipa taitamani sea atuna. Lago imani pe taitimani alogani ine na pamilipae, una adinatuna atorola dipa aritataiti nalo. Ena kain tu a ita tuasamanto amata ka waga amalosa mani. Ito tusamanito amana amata umano atorola. Lago elae kae waga amalo a samani tu atorosa manito apomani ita gore aka, mani ate edia, babaina ita tudia atorola, nalo pasin atorola ita buka, tudia atorola manipa idaini tu, manpa idai gore alogani imani babaina gesi aloni barra babaina gesi mampaka sasa dipa saraia, ida peka arimamairi aloni nida umano aman tolonai.